nare alimentkə este tachi kiesnani nowengola tedow chirniena ba estewawow por xenina este aliment nira este ni bibuen nilaa techiba buen tie este dii bua dirbete ruinre komid nian toshii sto loguet sto yelepsi to gush ach to bratere yiwawen poke tiesnani natenin no este woni este xbitaminen, wawenin chitie sto sakꞌ wocho guegbyaa enties wolaa yegate kos kiwlaa, latere kwanklin lawesienri kosiersiniwin grateni porsetwyu bonin gulaguenin la senen gunish pul awenin gulagun loguet kon to gran este purs naꞌ purterakx naꞌ yiwunenan puraxtere este lo xtan worebul.